माच्छें पूछक तत्व बनान रोखना बदल एरमा गो माच पर सिजावनु पड़े। माच्छें पूछक तत्व बनान रोखना बदल एरमा गो माच्छें पूछक तत्व बनान रोखना बदल एरमा गो माच्छें पूछक तत्व बनान रोखना बदल एरमा गो माच्छें पूछक तत्व बनान रोखना बदल एरमा गो माच्छें पूछक तत्व बनान रोखना तेर माच्छें पूछक तत्व सोरे नी ख़तम नी हो बहे ने एरमा तेल मा तलने ती एरमा ती ओमेगा थ्री फेटी ऐसिट को बेची कम होई जाए तेर ती एरमा सुआदन सब बदली जाए।